اولا انت ممكن تبدأ تقلل بالتدريج، يعني مش لازم تقطع السكر مره واحده تماما، وممكن تستبدل السكر بحاجات طبيعية زي الفواكه اما الحلويات انت ممكن تجرب الحلويات الصحية وتتجنب طبعا المشروبات الغازية وممكن كمان تقرأ المكونات الموجوده علي المنتج لان احيانا بيكون فيها سكر مخفي وممكن كمان تتحكم في كميات الاكل اللي انت بتاكلها وتخلي الوجبات متوازنه وتشرب ميه كتير